Yo alawa ha dadəyo kəndəga duvi yama nau naji ngudə dubto gəte ngə lawun gəte yirau gəteyo gasharak wadə gama'a funagu nga gəshal di həgərini ngenə gama nga gasharə gal fadu falo gədə gukuda fadau fulo ngə gayalə layi fulo nga ningo nauga ngyal layiga gakennaurə ngənai gəkennaurə ngənai nga lugushigo naru galan nətal ngə haru nətal galanə nga nugai ngə yugai a mutoma gə-gə-nufallai gai kadugu addaro kare lugu shi naru jarəkal ngə nawudan di ngənashi nga yi italə fagu nga gəjannau gujee kəre ganiyau də gatanau fulo nga fulobe kəndə ga ngə wanə dində galau naira dubu gəte səle jiga hingi jo nga jiga hinji wanə galau nga gəta fulo kalwa hinji kalwa hinji jo gajaja hinji jo gəta nga yakal mota ngagu nga gama nga gane hal ngə nago nda gətalar dishi ba nga garu gə yal ngagu gitaakin dishiba nga garu gə yal ngagu ita gayadanə mega nama naji galau jiga hinji manga gajaja gəte ngə wanə ikalmagdo naji nagaya. Nagayaga naji duniya sholga galau dubu gakənnəiju dubu hinjiyayi nga gakal gayaja hinji ngə wanə gəlnu naira dubu gətema ngrə wanə gəlau jiga hinjina ha glau jiga akanə hiji jiga hinjima glau jiga akanə hinjire gəta gajaja gəte nga gakal gajaja gakal gajaja hinji ngə gama nga galu gol ninə gol ninə ngə gəfakai ninə gəmagə ninə angə yol ninə nga gəfəllai ninə gəmagə ninə nga gol ninə nga ga fəllai gə ninə gədo dingə ganə ganə gəre gatama akəmai dingə ganə kall fulo gajaja hinjirə jiga akanə hinji yuya nga ute nayu dingə garigə yal ngagumu gəmagənau umbədai gannau gannau gannau gannau ngə dingə ilaguway mallili ngəna nga ilgu walai kumbuwai ju ambiyayi ju ilaguwal unharaiju ilaguwal umhiyau waiju ilaguw shangabai yo gol gutu ngə mharə ngenə ishaguga jiga hinji yu jiga hinji jiga jiga hinji dubu gəte yu aru kii dubu gəteyu aru kiyeyi ju dubu gəteyu aru yu akkanə hinji yeyi nga gani gatu mallali gakənnə ngenə ba kala jiga kala jiga akk Gagarə jiga dubu naira dubu gakənnə yu aru harakə nda di kalu nda dlingə gaturə di kaluwanə ngə gakal nga hamai nə ngaishi gal gatu ki ngen ki jiga hinji yama nəga kaluga gal gatu fuu ngen fuu jiga hinji yama nəga kaluga gal nga ki koji koji shi ngə naji gari ngə yaruga is hala imaiya kuru gayi layishi gawunu nga gatu jiga hinjiyayiju kaweno ng nai shi ngə di nakawe wuli wuli ki wailə wuli wuli shi yakawe shi gatu nga ba gata kwana ngaguwa ba nayi dubu həgaiju jiga dubu həgayu aru harakə dubu həgaiju aru harakə ma bala jiga dubu hinji ngə hirerə kala maro gakənnə nga ba nayi dubu həligarə yu aru harakə gafullai gafullai gafullai gafullai də gama galgə ngəram go dingə ngəramma kəlau ngə yuturə kalu di kaluwaiju din gə yuturu dingə idakaurəima kəlməri yeyiju wanai yeyiju biya amai yenaiju biya fulo naiju biya magiyenaiju diyanshima dango gal gaasa dan jiga akanə gudo gəshihan mudai nga gəmainau nga kəndəga jau duniyama nau haji awalwaaa ringə gafullai gafallai gafallai gafallai nga ayishi Ganigaru kungo ayishi ngnaido gatal gayagu nga dima agayaga agayanga lallabano dishiyan də mamanan ngəranəshi ngə mutalau gayamura həba nga hau namu ngəde rai nga mushulbunduya nga di ngna nga gajunai ningənai ma ngə him nga na dumma gəkəri kəri kənai nga kwadə nga gamaraigo ayi ngə wanə wakaa hirerə yuga gan libilla kadaa ro gəshar nga wate alama gəshal mutaya də gəshar ngen gasharə nga babur nganai ngə kəne chu gakənnə iwa gama gədə ngərə gaman gərə kənagərə gai gəte gagaman ngərə gəmagə mamagəramanə akul ngrə gəmaganina ishaguga fam aru gal ugenə fam aru gakai ugenə fam aru fam aru mu aishi gəlau gakənnəro gəta ngərə gol shi gəlan higairo gəta ngərə gol nga wute həba kwadə rai nga charniyan inado niji fitina rai nga wute gukoi gəsharrə bəlindai gol garu ninə gufullaigə gə ninə nga kə ndga duniyama haji awalwaaa ga nayi jabanə kəndəga jauga affiyansho hama naji awallungə dingə ngo ada gatu nga aga dimago gatu gatu gatude ganə kokori jiri bido nukumai kumbu shai gəte ya ga guta kumbu shai kiido ro nago yirau gəte ngə ganə furadə a funagudo akullaija nga Yo libillah ada ngaram ninə yilan ikənnə da nə mbədaiga dərango yashara kurə inbədav itiga ngənaiyan nga yari warai ngənan go atiya dumuwan go ati ya ngənan manedan go itiya drangə nakiyalanə ngo ada nga kare dingə wanə hirerə gəka na yadəna ngen num yadəna ngaguwa nuwujau na nganai də wannə gəka nganam ngenə kare gəji waleguwa yiji abuno ga wute dai jabanə jabanə kəndəga jau ngə nau gamuga yo dijo dai kəmani ala atulurə ngiya kəndəga jauwa naugamu afido dingə guturo agagugo akulya dinə gatu meyaga wute naganiga danyo nənairaini sai kiigo akulya wanəma migau nol nishi ki yayiju nol nuko bare yeyiju nol nəkal shawiyayi gəshal dingagu ngəna nga gujugu nga haga gəfullaiya inegu gol gutu ha'ayiju gutu kani yayiju gutu ki yayi a bəla dega nga gujugu garu ngu ayi fumi nga gani gawiyal diyan shi nga kamairə alligagu fill gama wanə gutu fuu gutu fuuwaiju gutu fulo hayayiju gol gətadu dingə shangabayiju yo makuroni yajiju di ada nga yo nago gau nga gutu burodi yayiju di kada'a garu gəkaiya funagu wa nga nigənaigo hamdə alli chiganə yagənai ngəramgo hanidə shiganə nga namu wado dishi aligagu yaga gəjai nga itakau goi di algagu yo nau naji akulya Kul ben bagodəma kəndəga duniya ngə naru kəne nafaju kartə maga wala lugu yedənan wala nganai yanə wala ujili ngədeyin wala abunou ndasoo gudo lugu ngə hama naglgai di akulyaga ngasho dugai ugasho ai yegənai kli ngə nəga nujugu mbədaija gashe yusha nibədai nga nuwai yo yakali yuga hinə fau goya hinə kadugu goya yungə kəndəga duniya hamaga yo daji afido dingə naji awal nga jini hugui nganə awal jini hugui nganə hugui raiga dai ala andəgamu hugui yo ada yo kənəga duniyama ujiliyanə adashul wuze ngo adaga wute kəndəga jauwa naji di jabanə di jabanəgo lugu akul nga lugu yaburana nga numulgaimu nga ajingə kəmani natulurə gamugo niji kamai affiyandoya niji nda gukula affiyandoya dungə di akayo na uiji kənga'a humu niji habar humu nga gamaru di ayi di andə niya nangə kamai-kamai kasamga fogu libiro nayalua kamairə allifill ga gamuru migau anədi niya ga gəlashaisho yoguga dingə nuy akulya dingə nu nga nukumaijago akulya yo adaga dai kəndəgama nayi kəndaga awall yo kəndəga ngə wanə kinəya Lungə ha nawima hainə kəndəga hiregoya hainə kəndəga jauyo muga hainə num kam lugugoya hainə num dumu lugu gaya yoyu ngə fuduru duniyama hama njiliyanə ngo adaga yo yomu nji liyanə ga ngəram ngen hayinə daraja njanaja naji yo wuli nganə hainə daraja bətənaija naji hətənaima nacharə anal ashulbu diben choot rangə naga nakai darajanjaga nan lugu dumgo nunguba lugu ngə dəran yimanadanə hamja gado nuhə nungu ba nga wi wanə wi lugu ngə dugairo gukulaurə maido nanə di abi nga kəlayiju gətekuwaiju gaganə enanə di abi nga namugu wiya nuhujin gagu nga nugudə hama gashi hunanga dangə numai nukagagu nungu ba nga nol nishagə manai nga wanaigo dishar dəmai dəfənai toyi nga dishagu dishi wujau nanə munire nayi ilagoi wujawama wute gatalau fauga gəshalau lugu ngəde ngə gtalau fou fau yilyaga wute gakagənau wajau yill ngə dərango ika kəlahane ishajagu kəlahane isahjagu kəla hane nga dai nago ganə nungu də nga.